li abezo juaro sunu nɛ li abezo jiaro sunu nɛ awe wro to ba bɛ'ro abezo ya we fweni tui ozo erena aro jiharo sunu a wara maro abezo lo ciɛrɛla lo we sɛmi loro vunu bo a aro abezo cuwanani dosi ayini mi duin dia woo